Mi heban ndiyam burdi be omo mi nasta mi vuuwa bawo vuuwi mi wadda ndiyam mi loota dum laata laabi masin.